<hesitation> Karazana voangy ndraika: misy a vo- <hesitation> citron, de misy a <hesitation> voangy ôranzy a, de misy a mandarina, de misy grefy a. De <hesitation> tegna tiako aminanjy igny a le mandarina igny, mandarina le ôranzôranzy be igny mbanà grefy, igny anahy a tegna tiako aminanjy, tsirony le mamy be igny tiako, de voangy ôranzy koa tiako am'le izy mamià ananjy igny.